Ma vabanda, et ma ildas jäi. Ma tiiä, et ma olõ viimädsel aol väega pall'o ildas jäänüq, agaq mul om väega hää põhjus tuu jaos. Agaq ma lubasi, et ma ei kõnõlõ tuust kellelegi.